لو كنت اخترت عمر واحد عشان أثبته انا منا اخترت عمري لما كان عندي تلتاشر سنه لأن انا عندي ذكريات كتيره اوي في العمر ده كان قبل وفاه خالي الله يرحمه كنت دائما اثبت عمري ده وكنت دايما ابقي شيفاه قدامي ودايما كنا نعمل ذكريات سوا انا وهو